Ny loko manga maizina dia <hesitation> mifandray amin'ny resaka <hesitation> fananana fahefana sy <hesitation> fahalalana ary fahatokisana. Izay matetika no ahitana an'io loko io any anatin'ireny <hesitation> maripamantarana <hesitation> orinasam-piantohana ireny